الشهرة تعطيك فرص وعلاقات, لكن بالمقابل تفقد خصوصيتك, تفقد حريتك, لكن لها مميزات كثيرة, زي إنك تقدر تعبر بصوتك, وكل حركة تكون تحت المجهر, أشوفها سلاح ذذو حدين صراحة, والذكي اللي يعرف يتعامل معاها.